Ku kwa jep kom yim ku kwani di put ba di lang muw, mop pe shini shini, pinmwan ku <hesitation> mop di pet ni a aleho dee, kat put lee ɓe kɨ naa mwase le be ji wuce a wuce, ni del ta se, pinmwan dee ni baa di ji lang muw. Yakal <hesitation> ni del a del se, pinmwan ɗee ni ba di ji lang muw, yakal <hesitation> timatir, kat ɗang ji nung ɓe ɗi ji nung a lokaci ku kume. Kat ji den, kat dang ji pe mee tar kume ɓe ni ji del, ɓe ni ɗel a ni ta se. Ba di baa ji kat cin me, ba di wul tar ma muw, ko tar kume ku rep mee ter mop ɓe ni riga, ni ɗel se. Timatir de ni, ku kun niakwai kabage peh, ku kat ɗang ni nung ɓe ɗi tong a mbi banza yi kasuwa, kat ɗang di don gurum mop ɗi sak des kuma ɗi ji ba ɗi wul tar muw. Yi lokaci pee dee ni ma kat dang mop ni put ku ni mop put ku ni, mop put ku ni, di wul mee sat vel, kun, ɓe ni jee a jee se, ɓe khi naa lokaci mini kat ɗang ɓe khi naa ba ɗi tong di ma muw, ɓe ni ji wuce a wuce se. Mbi dee ni mop se, akwai mee di pee ku mop di te a karot, karot ɗee ma, kwani di wul lokaci ni kat gurum mop di sak, mop di tong ku lokaci ni ku mop ni sak, kat mop ni sak Dang mop ya put ku ni ku ɗi ji, lokaci mɨni ɗang ji del ɓe ni del a del se. Ba ɗi mang <hesitation> pe pwet des mop kaa cin ni har wul mee tar vel mop kaa mwan ku ni barkatek de ni muw. Ba di wul tar vel vel muw, di ji ci a tar kume kyek be ka naa ji, ji jee a ni ta se. Toh jep mbi dee ni mop a pinmwan ku du, ku du ku naa di ji, ba di ji lang muw. Di ji le, le ɓe ka naa ni nji wuce, ɓe ni wuce a ni ta se. Akwai jep pak mop di pe ma, ku mop nji ku jep ɓe tu a mɨ zamani dee. Akwai <hesitation> green pepe, kat lokaci mini ji, mop ji ɓe di ji des yi lokaci kumedon mop di sak a ku lokaci ku ku mop ni riga sak dee ni. Kat ɗi ji put, put put put put, kat ni ki wul ku nu ni ji, ɓe di cin mee daa, ba di wultar muw, ɓe di ji kam be di bi a ku tang dee ni mop, ba di mwan barka tek muw, ba di mwan gak ni des pe tar vel muw. Kat dang mun tong ɓe a tar kume, kat tong pwet kenan ma fa, deng muw baa mee <hesitation> sati vel kyek ku di cin, ba di wul tar ma muwbe di mwan, be khi naa di mwanhar mop cin tel ku ni, mop cin tel ku mbi dee ni mop. Amma kat di ji wul, dang ki wul, ki wul mee tarku tse di, ɓe khi kat ni kaa di deltse, ni kaa di del, don a jep <hesitation> mbi dee ni mop ku Ɗi put tse, akwai mee ɗi pe ku ni a shambe, jep ni mop di dekem mop ɗi ji a yi lokaci ku kume, ba ɗi ji lang muw, ɓe ɗi wuce yakal a lokaci ku kume, amma ku di kalak ji del dee ni kyen kyen dee ni, ku mop di kalak pwet dee ni, a <hesitation> timatir, dee ni, ku kabage, ku <hesitation> karot, a mbi ɗee ni mop a ku kat mop di ji yi lokaci ku kume ɓe ɗi cin banza, di ji, mop di ji cin tel ku ni. Kat di wul, dang ni wuce, amma kakar dee ni mop ni mop a kɨbukun ɗee mop. Mbi kun dee ni ba wuya ɗi ji, don gurum mop ɗi sak des, gurum mop ɗi sak kwani pwet des pwet. Toh kat ni ji, ji dang ji kɨ lokaci ɗee ni, ɓe di ji del ɓe ni del a ni tse yi lokaci ku kume, a mbi ɗee ni tse, a plang.